ثقافة الصين تعتبر من أقدم الثقافات في العالم من أبرز ملامحها الفنون الخط والرسم التقليدي، كمان الأكل له طابع خاص مثل الأطباق الشعبية النودلز والدامبلينج. عندهم تقاليد قوية مثل عيد الربيع وعيد منتصف الخريف. الفلسفة تلعب دور مهم مثل الكونفوشيوسية والطاوية واللي تركز على الأخلاق والتوازن. كمان الفنون القتالية مثل الكونج فو لها شهرة واسعة.